كما قلت لك أنا, منيش من العباد اللي هيا رياضيا, ولا هي فنانا, أنا هوني كيش تحطني, انا شنختار, أنا بفضل نكون فنانا مشهورا, على إني نكون رياضيا, على خاطر كيش نكون فنانا باش نخرج <hesitation> أقوى الحاجات اللي أنا نحس بيها ومن صميم قلبي معناها, حاجات خارجين بكل المشاعر, بياليهم منيش كاللي تقول ياسر.